Kóo yo ta ho kóo kono kóo ni na ká noxhi yó, kóo ká kóo ñó'o kua, kóo platico ta tangu kóo kono yó ta najan ta kuchoña ta kidaó iin tiyá ha kidao lia nrakú, akidao nriiki a nuguan kida mio tá, najan tu xan xhianjan atoná ni kidao lia tinomi tá nitanti navidii ta kuni kuxhitaó kuni kaotí xhin kóo jan, ta kóo ho o on. na na ka noxhi yó tá, naxó tangu na tona ni kis nikiao iin ho o on. tinrudee, a iin tikadón, anunguan ni kidamió tá, xanajan tu kuchó ha ta ngu na plastiko yó tá nayó ta kuchoña na hu u un. na kixhaó sapa vidii há kixhaó ho o o. iin a xhio lia yuxa tá kono tu ho o on. ho o on. vaso xó no noajan, ta ho o on. najan kuchó chian jan.